weshiuguo urevugari ewevugaria wemuaudowa wegesuwa wepalo weipaloe wedorurue aha weinirruafiuowedor <hesitation> repadisi o padahi wedure abarepku <hesitation> weduyapa wearokofio wezebo odasie odasiewi repa wesiyo weaisiayo wemi wemi wemi weaimifui wedobarove tasir weberoaye tasir weduokakeramiuo werogoe wemu-aha wemuvran wemuvrani anaukuni niwehunina wedosimivo wegugi gu wehie silofi dem wemura nakaheni weamuvnakanani omekegnwe hireni wemusivora earavegn wehihisiv <hesitation> tasirniro wehiro omebo buse wetogahua wemusivora wekekedu bro vonikitasini wedofufufu wefufio wedagage e silofi bea her her sokov nakebia Weduo twga huaweheo weasirenpoa doba <hesitation> wedomuku oku wedomusita anokuni we paya ama wiumu noamuse <hesitation> wedu zesivanihenra wedu wooku henisepicowekora weweyen okuni weumoni wewnoni aminibebe wedoranakukon werouman wekekedo silekelofi wedono gania <hesitation> weduh aekitasi wegoe wedokokua onisiena abuweherelale ukdiroloa omuo aro we doasheki wesieki ebuwehirao oumu owehorale wedio <hesitation> wedipadi wedoupadi udomuhi udipadi ukidogi esikerahn maggi keareo edanien edanienakae wadahiengon namiun wedida boga wedoi zlafua wedilofu wereuwe wediomuni padino wemuhi weimuni oba we domokusota wedumi weumumi wedosimi Wedorefin ekinokoni wedosefieke put weai dosinifio vako put we sekemuvera wemuota wemuota we dorogi werave were maggi werave zelefia weloare anhien ligoa heseonie abeminaro weoayo unjnahien a ugeve udobev <hesitation> aemiaminatwe ba, ba, ze wedugohuao wehumirevejnyo okmeor wedamahi okakuevo <hesitation> weakuhu kuha kuhuo wefikesoakihi <hesitation> ofiagawu oedoruwedora webeobeye ninia wefgaome abuweyigenia sumireo sesimun werasumi wewe ok ohma ojavajniuse uledose weseara wedomekogi abuwenirge ogi o ahieno zenifuo bagao babaze edivenirego wedosowa Odo ayave agekugia <hesitation> amisoniwhomue osipdi <hesitation> arepadiogi arvegoge enkogina wehin kedernina abewerowo weoa <hesitation> agevaggia arpadi gogi ayeve guo ogi mileo memidia ediaeva mema mimohi enokgi nimi vono <hesitation> anherni meroamom ahimo meazeamona medoberamimi o lala ogelda because oatwe emiujloloa oaloloa udowbio oea so that <hesitation> etusever wedomakosotawehum wealimieini welilisase <hesitation> weume wehio omimetan we ylebase welave welaomi weguhuhua welima weuwna weuma owma enipadia wemumuvarno uhien o urogi oo remaggi o zelafu o <hesitation> bab aze o ebuwrewo wehoavo otiwehi miba-e Otini umada remaggi beumuo egenre tina usaunwoa omeumu uhi-maggi beweh uo solkat enumi nwa veekoana ameuhiekue oketivo <hesitation> ipagi niwama umio okiata ye yeye yeye wemufika lroaepadigoni but ekiwa enarevaeo anayepadigenoamile veka anoyevegeni wedasevegi put eseveyi put pagi nuwemune wedobrei-epamaku wesemiro wejia alibase wejiehi wehu in wehuaeowakua weroe roe roe weirofiehven uwimomohi weberavo we aroe wearone eran nuwehiu egohuga because obuge okitwa <hesitation> oeparea va eprelhi wehoeo weroe weeroa weroe weroe weaize roe roe roe egnwebioavn werionvei wesave unun eviuwesaven eveogetwe because igogi uwebirevoni obaeve mosti digare ovdabe owaweda goewe Asoago okafou because ovabi we ive roe roe roe roe roe oibe an vinwesivo otidigare weiwifia <hesitation> amina uwemouebe ebikaki ami <hesitation> wedo weorewo wedoweiwo wedohuea wedovovenogi ni ogi awemoboron niahenele wedo bire <hesitation> ikogi werorokuku weohia <hesitation> wedobia akmaku webiova akmaku fio we doe amumohi ogi wemo dalalale azegi uhor wemodalenole ehien ahigo babayo uwemodilerole wedahi conie put ni wesimiro wemuhie wuimuhini wevole weivole agizeba wdobwogev wedoka oatiyayaya ya ik ogi mowemobiro vepamaku ele wemo wedotimo webiroavo webironi eroao eroa gia abiuwerbio vomigoe oretobo regoa ageuwero vonina oktiyaya ya oregea oficoa azebo wem obi ya ya ya wedobwge before wecorebare roma fico roroe webiwobe Wefiorge wenia sesiro omaggi rezo or ebuwehiro somi waregie ekogi ohie nrio oeki wedo ohie agahie ave amiohihe revo ohie revo ohie omi le owi aohie anymore put eohie hin wedanahien wuma esoumavoko <hesitation> amegadawo mu arobolo aroko dumo but oku ovnle anarka-umu omama mile wedobiweregole ehien bowga zielafua ogi wedo mufiu seao dumu dumu because <hesitation> ukugasuo ongdasu abeuwe robirova <hesitation> ipakidareo ozwedami wehiohie ukimama gosun asun ukido nahae sivanokunire udohehafivetasa urokiyev usive usavo egevemud aevamuge emi wesivefio ukidomu put ukido muhi emikuke uwe daekin ogi zelafuo guguo uwedania wedohive koa wemuhi weimuhin ohia uwevo muvepa makue Uweseveie ovatwo ovatwa edirobeo avo enopamakuni ukimufanihamini umufakami apamaku uwehewani ohie niye eapamatu ndihere apamaku nauo ni mi sothat <hesitation> wemufiankemovni wemurara namifibeko because amiafileko uniria wemofueko anaminwere seveiput ni arobuge wekasovo hiero weamunipamuku gakia owe kutima wemusivoania wekakedo simifu wekuni pubie because duwakami uwehiwo egenihieni oawemuna bieme okitile kia ohie wemosowakerefo wedosiami nuwenregomoni wesi avo wekisiavo wehienirevgenvo umimosti karo bi maggio because anominibe maggi na amiuwehi vekeani oharomimi <hesitation> anamiuwevamuhini outu weveo wakigeu gareni <hesitation> weagenou ini uwemuhini wege ohie nareve apomaku <hesitation> abuweeuhi ariage abuwehiuya werapamaku namose wero kuye wesiro amamini natiya ya uweini bironovohin wekisarocha muvta otina ohiemu Weaniebiroavo webiroavoni webiroavofo weheravo ageuwerahierun earanawougi yi yi eye fikohiravo <hesitation> unahirao onmuge okiato emige datienise weiwo fio wedoroa wearofu au <hesitation> anovo na unego amiuwesesachinie wekakedun birovo webirov weroe roe roe roe anomukidodavo iroaroa e gohiele